Eh bun ma weyi, ba sabia ao we yi'a ma ba, a'o we tani'ote maba ,mɛ mu bɛ se ao we wemu ao bɛ de ura ba, otawɛ ade ura ba.